Indonesia ni ado beberapo musim musim panas sa- samo musim hujan, tapi dak menentu sekarang waktu nyo itu sekarang waktu nyo tu musim panas, musim panas biso biso be berubah jadi musim musim hujan.